Subu ma au tele wasaladi, au huna au houdu riya manjangane. manjangane irotkalae ika uta louri, pada saat mama unama iria inana, laku awae nehina laku au tiae, pea subu peduke aweu peduke au pasang hiria peduke, laku iriya inardua ma laku aer dikotae, aer dikota laku waleidiri, jadi napise nei laku au bage ina piese dumai aka ana kolanai, riya maki asanae, subu ma weiduke, au wasaladi auwa au pasang peduke, au pasang tapi teriyai. laku riya koulana laku haruwae upasang, haruwae upasang lette tadate, na subuh ke aruwa eu ami ariri iriya inana, laku aruwa leidi laku aruwa bagena pise, ina pise ma arua bagena ina peya, pea meupasang peiduke, tatiwairiya haho, haho ma laku amihiya rasa rani rei riya matanaya.' Riya matana ya ma, laku matea ya akaatie, laku mati tai wadu seariya mi pasang peduke, pasang ahoudu ma, pasang mama iria hao peduke, laku rasa rana mati laola mati tana ya, laku mati ala ya, mati seami pasang, tapi ria laku adi pite mama matei tana peduke, jadi harua ma setiap hari ina rei na houdu, ahoudu ria manjangan ee laku hahu nikome, supaya nikome jaga manjangane ma mearua eu waleidie dikota, riya mitanei napise, hidia haho ma ami loupe ya kaa pakeke ima, laku ma pea ami loko adipito ma miloko maduma reami pasang waditu, pasang rianala siwai ami upasang peduke, subu mama ami hanu amimi kopi pea, laku ameu ameu pasange, pasang ma pea, ami wela adi masa ami loko ami carita adi pito ma, ami lalari elo ma ami carita, carita tentang wasaladi, ina manjangani hee ina haho mairiee. Ami masa me pake niaku wasaldea paena manjanganie'e au wete wasaladi'i nam manjangan nie'e, kalu ma ite pas sama sama, pasang rei nia peduke, ami huleidia dapat una pise ami bagea, ama pea laku ami tapasange, laku mi loko loko laku tepai tena una simela, iter tardapati pise peduke, ha laku matei teriau paneka nei, lebe bae teneu ula lawai, latena taha, kasbi pi, ure pi, inanu pi, kastela pi supaya eso lusa kalu tena tua sima asi sanang nakateu sadi dimusia iyaa, lebe musia una lawai renei'e, jadi ati ole si welaku ami tamatoro laku ami munalawae. Ami munalawa ma selama putuitu baru peaya, laku ami tahaae, taha kasbi, tahai inano abise papea aer abise, laku ina uda nusia ma laku ami hiue, ami hiu laku ami bage bage, laku ami aleidi riya amer idope, ami rupari amir idope, ema pea laku, karang neulese peduke lak meese, terakhir ami lawa leka bangunan, riya mese mulei pise, ami hulei pise ami hese bangun duma ese, rolak, ami baku bantu laku musia riya, ami hulei pise riya miridoke, supaya eso lus eso lusa makae amir susa.